نجول اعتمد على تمارين اللياقة البدنية شيل أثقال بش تب عندك قدرة على إنك تشيل حاجة تقيلة بش تكون جسدك قوي و. <hesitation> وأهم شي الوجبات في ميعادها، والوجبات الصحيحة والوجبات الصحية بش يكون عندك قوة وتحمل، بش تجدر تتمرن براحتك.